لوكان نولي ألف عام للوراء نحوس نتلاقا مع كل الشخصيات المهمة في هاذاك الوقت، نهدر معاهم و نشوف طريقة تفكيرهم، و نشوف كفاش يعيشو ونسقسيهم على كفاش يخممو يكون المستقبل في هاذاك الوقت.